Ireto avy ny olana amin'ny fandrahoana sakafo any amin'ny toerana ahitana hamandoana be: voalohany, izahay dia mahandro sakafo amin'ny alalan'ny kitay kanefa raha vao tratran'ny hamandoana izy ireny de mirehatra- tsy mirehatra; faharoa manarakarak'izay, ny sakafo raha vao tratran'ny hamandoana be loatra de mety ho lasa hiova ny tsirony.